M'enyi gye dj mebjfrj obi na menye no akasa wc "phone" do kyen dj asjm kor a mepj dj meka kyerj no, medze bcto no "phone" do ma oehu akenkan. Siantsir nye dj, sj efrj obi a, nkitahodzi a wodzi no, no mu yj dur kyjn dj asjm kor no edze bctc no "phone" do ama no ma w'akenkan. Sjbew sj nyimpa no onnyim akenkan so a nna ereyj no djn, mbom nkcmbctwetwe no ckc do wc frj mu a oye.